Tsy ra da misy asa sarotsy gn' amizay. Alainao i lohany igny da soloa lohany hafa; da i lohany hafa igny manko dafa <noise> mihid mihidy soa igny; da igny mahavita azy.